Meni ko'rgani beshta mehmon kelayotganini kech bilgan bo'lsam va tushlik tayyorlash uchun yarim soat vaqtim bo'lsa, <hesitation> go'sht, piyoz, kartoshkani <hesitation> dimlab qozonda qovurgan bo'lar edim. Darhol tayyor bo'ladi.